Añetete oime oajaete yarakua katuva imiarivi yande ramivano jare oimevi delfine reta täta yarakua katu, kusi reta jaenungavi jaereta täta yarakua katu chimpanse yande yae supe reta masi jei supevano jaereta täta yarakua katuvino oajaete jaereta mbae oesa yave oikua kavi yae rami yande rami